إذا كنت مضطرة أعيش بدون كهربا لمدة عام كامل اول شي لازم أكون جاهز وأتحضر مسبقًا كنت ببدأ بتنظيم حياتي بشكل يعتمد على الاشياء الطبيعية مثلا الاضاءة استخدم المصابيح الشمعية والطعام كنت بجهز اطعمة بطريقة تقليدية مثل الطهي على الغاز او الفحم تدفئة مثلا لو كانت في حاجة للتدقيقة أعتمد على المدافئ التقليدية مياه كنت أستخدم المياه المتوفرة.